ʻAʻole kū i nā lula maikaʻi e koho mua ka holoholonā ma mua o ke ola kanaka. Hewa pēlā! No laila, pono mākou i ka imi laʻau lapaʻau e kōkua mai ai i ke kanaka ma mua o kekahi holoholonā. ʻAno nui ke ola kanaka.